Elektr supurgi zamonaviy uy-ro'zg'or anjomlaridan biri bo'lib, u tozalash jarayonini juda osonlashtiradi. Bu qurilma turli yuzalardagi kir va changni tezda o'ziga tortadi.